نحب نحتفل بعيد ميلادي بطريقا بسيطا وإلا مع الاصحاب المقربين, نحب يكون عندي جو هادي وومريح, ممكن نعمل عشا صغير, ونتجمع في مكان طبيعي, كيما البحر وإلا الحديقا, كون لحظا الاسترخا والضحك, ونعدي وقتت باهي, ونتحدثوا مع بعضنا ونحكيوا, وزاد خاصةً مع الناس اللي نحبهم, متحتاجش حفلا كبيرا, المهم نعملوا جو.